komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um vinsælustu jólasveina landsins spáum aðeins í veðrið yfir jólin og heyrum í hressum krökkunum sem verða í

okkar á jóladag ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Kertasníkir er sá jólasveinn sem þjóðin heldur mest upp á fjórða árið í röð samkvæmt sem gerð var meðal Íslendinga var næstum einn af hverjum þremur þeirra sem áttu sér uppáhalds jólasvein sem valdi Kertasníki stúfur kemur fast á hæla hans í öðru sæti Hurðaskellir er í þriðja sæti og hefur orðið svolítið vinsælli með árunum rúmlega einn af hverjum þremur sem svöruðu gerði ekki upp á milli sveinanna og átti ekki neinn uppáhalds hinir sveinarnir eru af einhverjum ástæðum ekki í jafnmiklu uppáhaldi jólasveinar sem kenndir eru við ílát eða

ekki heilla þjóðina þessar niðurstöður hafa lítið sem ekkert breyst í fjögur ár og það er greinilegt hvaða jólasveinar eru í uppáhaldi ein stærsta spurningin fyrir hver jól á Íslandi er auðvitað verða hvít eða rauð jól síðustu ár hefur verið svolítið heitt á

landinu og mörg hitamet fallið en jólin hafa samt oftast verið hvít um mestallt land þegar veðurfræðingar spá fyrir um veðrið langt fram í tímann heitir það langtímaspá samkvæmt henni bendir til að næsti aðfangadagur verði frekar hlýr Veðurstofan segir að undanfarin ár hafi verið óvenju hlý en oftast snjóað á jólunum í það minnsta sums staðar á landinu í fyrra var frekar gott veður en

öllu bæði rigning og snjór desember var óvenju hlýr í byrjun en það snjóaði rétt fyrir jól það getur margt breyst á nokkrum dögum og það er aldrei að vita hvað helgin ber með í skauti sér um hver einustu jól er sýnd sérstök

það hefur verið gert alveg síðan sjónvarpið byrjaði fyrir fimmtíu og tveimur árum fórum og töluðum við nokkra hressa krakka sem leika í þættinum í ár það sem er í

er að krakkarnir hafa tekið yfir RÚV og það vantar

við erum hetjurnar gaman að heyra hvað ert þú í ég er kynnir í Landanum komiði sæl og er það skemmtilegt já svakalega við skiptum yfir á Ellen hæ hér er ég með Emil Birni Kárasyni hvað segir þú gott allt fínt hvað ert þú að gera þetta er Hákon hann er álfur við ljúkum þessum síðasta Krakkafréttatíma fyrir jól á tónlist

kórinn sem ætlar að syngja

jólaköttinn eftir Ingibjörgu Þorbergs við þökkum fyrir okkur í kvöld gleðileg jól